गेन्डे अपनी सींगन को उपयोग कूल महत्वपूर्ण उद्देश्यान के ल्यैक करत हे। जो उन्के जीवन के विभिन्न पहलुआन को प्रभावित करत हे। कोई गेन्डा अपनी सींग उकी सुरक्षा अउर आत्मरक्षा को प्रमुख हथियार बनात हे। जब कोई गेन्डा को कोई शिकारी से खतरा महसूस होत हे। तो वो अपनी सुरक्षा अपनी सींग से स्वयं करत हे। शेर बाघ जैसे शिकारी अक्सर गेन्डन से दूरी बनाये रखत हे। क्युंकी उन्की सींग उन्के ल्यैक घातक हुई सकत हे। गेन्डे अपने क्षेत्र की सुरक्षा स्वयं अपनी सींगन से करत हे। नर गेन्डा अपनी क्षेत्र की सीमाँ के ल्यैक एक दूसरे से लड़त हे। इन लड़ाइयाँ में जो जीतात हे वो अपने क्षेत्र को नियंत्रण बनाये रखत हे। इके अलावा गेन्डे अपने सामाजिक व्यवहार में सींगन को इस्तेमाल करत हे।